شف أهم شي مع الإقلاع ،لاتـ ، لا تشوف المنظر من الطايرة من دريشة الطايرة. خليك بس مركز في الداخل وان شاء الله ما فيش خوف.